Ourizemburuka ouwa mbumbizemburuka okuza moutiti wandje omwano mbutwekurisiwa ovanene vetu ovakuru tjaavetukurisa kootja omwatje ngwi owandje pehuri randje owezumo randje ovandu aatu atukurisiwa norusuvero rumwe aaturi motjiyaha tjimwe okurira motjiyaha tjimwe mbo aakupendura indjo mbepo youumwe okurimuna kutja owene ovandu vemwe nambano nai tjimotara kouye wakandino omundo auhe novanatjeve poruvezerwe poruuto rwe tjiri mara ozombura indo zonguru uriri tjiri ovandu vari noumwe ootjina tjimbizemburuka uriri otjiwa tjimbizemburuka uriri orusuvero rovandu ovakuru rokuhena kuvara kutja omundu ngwi owandje pehuri andae ovanatje vakandino uriri omwatje tjeno tjina otjivi tja tjatjiti uri omuhungire kutja aahaa porive nokorive kona kuzunda owatje ukutara kutjavi hapo ingwi ngumendjiraere eewaa posia oruveze orukuru kana mwari ovina mbio uriri omunene auhe wari onene kove omwatje auhe wari omwatje kungamwa munene posia moruveze rwa kandino uri omunenetjeheri owee omukwate uriri uvarwa indi tjeno tjina indi tjehena tjina uriri utja ata eemendjiraere nai poo mundu mendjitonene koskole uuhmm indjoye ipi posia uso kuripura kutjavii omundu ngo nu kutja oskole indjoye kamanene opumazu okundjitonena koskole nu. Okutja waa wamuna kutja eye imbi mbehatonene poo mbyehaungurire poo mbyehapuratenene vyemuyetera ombandjarero okutja tjiri ootjina otjiwa tjimbizemburuka uriri orusuvero rovakuru omwano mbwavekurisa ovanatje nawa nokukurisa omwatje kutja matjiwe kutja aa mepuratene kungamwa munene kutja indi wasanapi kutja indi omuzamumwe wandje poo kamuzamumwe wandje kutja indi oweyanda randje poo kaweyanda randje okutja mbimuna kutja ootjina otjiwa tjimbizemburuka oo ovanene ovakuru aavekurisa ovanatjenongaro mbwa avekurisa ovanatje norusuvero posia nambano mouye wakandino uriri ukurisa kutja aa omwatje wandje naami nokaruuto ketu novanatje okuzuva kuina uriri nokuhena kupuratena kungamwa mundu tjiri nu ndjiri ongaro mbi navi uririohazerwa ootjina tjimbizemburuka toho tjiwa uri orusuvero rovandu ovakuru.